Singaoni ada biri kabd ada ishian tok taa shereeat sheree toko ta jirtuu chines new year yedeni depavalia iyo saumu ramadhan sagale ishianii biriia sagale ishin nyaatu sagale taa.duranii taa inama durani aboti ishia taa durani nyatu sun nyati iyo amine tabine tabb biriit jiraa tabii kaa milati tatenisit jiraa kaa agriketinen hijiraai dumi amineni won tadibi taa jirtinen guya usafia.guya usafia aminen woninen woshmeno yeden amine naam adaa hiheshimnine hinkaben